<hesitation> Fomba hikarakarako hoditra maigna zao ai raha ohatra maigny be zao hoditranahy ai de afaka hisôrako crème solaire <hesitation> mandeha am' masoandro zah de am'jay mbô tsy de <hesitation> tratran' masoandro loatra le hoditranahy de afaka koa ohatra hoe lemako rano isan-teteky regny kaofa maigny loatra na koa hoe ataovako ranonà citron koa de mbôla izy daholo jiaby zegny.